Bʋrʋʋ dɩí yá sɩ kádzaŋsaámʋná, adoŋáá baá tɩní bɩ, baá tɩní bɩ aákpáákʋsɛ lɔ, baá tɩní bɩ nɔníŋɛ lɔ bʋná sɔkɔwá mɔɔ, ŋsɩ kádzaŋáá líyá doo sɔsɔ álɩ kʋ kaa banɩ bɔɔ kádzaŋáá kpáa ka ŋbúre na ka fáládɩtɔ bɔɔ bʋʋ kpáa mɔɔ bɔɔyɛnɩ, kádzaŋsaámʋnáá sáŋ bʋ dóŋɛ káá yá, kaá lɛ bʋ dóŋɛ kaá sísɩ fɛ katɩ, kaá lɛ bɩ kaá sísɩ fɛ katɩ, ŋñná sɩ bíɩ ŋ kpaŋsína fɩtíla, kádzaŋsaámʋná ká bɔɔyɛnɩ kaá kɔna dóŋɛ ká bɔɔyɛnɩ fɩtílamɛ fɩtɩlaá sɔŋ gnaaa. yofó yáa bí mɩnɛɛ dzɛ lɔ dá ró dzɩñ dɩí lɛkí sɩí yɛ, tɔɔ kádzaŋsaámʋná dáá yá bɩ na dɩ tíwɔ mɛ. Yofó róó yá bɩ na ɔ tíwɔ mɛ. Tɔɔ kádzaŋsaámʋná ká, bʋtɛɛ fɩtɩla lɔlɔɔ kaá yɛ fɛ tʋmʋrɛ mɩnɛ bɔɔ, dɩwɛná lɩŋfɛtɛsírʋná, dɩwɛná dɩ wɛlɛɛsɩsɛ, dɩwɛná dɩ díwú sɛ sɛɛ mɛɛ dɩɩ gɛyá agbalakukusɛ, tɔɔ bíɩ kádzaŋsaámʋná, ŋ gáŋ kɛ mɩnɛ na kádzaŋá, kʋ baníyá, lɔ ŋ mɔsí ka kɩaŋsɩná bɔɔ ññ kɩaŋsɩná bʋ, bíɩ ŋ gníkɩ bʋ wɛná daagníkɩdɛ darɩ, bíɩ ŋ gníkɩ tɛlɩ bɔɔɔyɛnɩ, kádzaŋsaámʋná ká bʋ dóŋɛ ká bʋ kádzaŋdóŋɛ ká kaá dzʋ bʋ kpínɛ bʋ mɛ álɩ bʋ yɛ tʋmʋrɛ, bíɩ wɛlɛɛsɩí. Bʋʋ bɛrɛsɩ bʋʋ lú. Bíɩ bɔɔ bɔɔ dziró dí sɔɔlíyáá dziró bɔɔyɛnɩ bʋʋ bɛrɛsɩ bʋʋ yɛ tʋmʋrɛ. Ŋnáa? Kádzaŋsaámʋná yelé dɩ táa wɛrɛkí biina gbaagba faádzé dɩí lɛ hɔñŋhɔñŋsɛ sɛɛ dɩɩ sɔñŋána fɩtílasɛ ró bɔɔ. Kádzaŋsaámʋná yelé dɩ táa wɛrɛkí biina gbaagba fɛ fɩtɩlasɛ biina fɩtítɔ sɔrɔɔ símɔ gbaagba faádzé ró bɔɔ, ŋnáa? Báa tɔtɔ bɛñtɔmɛ tɩtɩŋɛ, dɩ dzɩñ go sɩ kumóo bɛñkɔ wɛ, kʋʋ sɔñ báa aŋʋ bóremɛ gnaa-gnaa, amá bʋtɛɛ báa aŋʋ wáana yíko ɔɔ lɛɛ, ɔɔ fɔkína kumóo bɔɔ, bʋyelé báa aŋʋ sʋrʋ ɔtɩ ɔɔ táa lʋñ mɩnɛ kaa yúkú biina sóóni ka lɛná kádzaŋsaámʋná, bʋʋ lɛ áyiya bʋʋ lɛ ágbéyaáyá.